Gne fomba <hesitation> fiatraikan'ny sakafo ame fahasalamategna zashy da arakaraky raha hohan'ny tegna avao izy io, raha sakafo ara-pahasalama zashy ny hohanitegna da salama sara e tegna ka, fa raha sy be loatra ny hohanitegna aminazy, fa raha sakafo sy zarizary izy da miteraka arety hoa tegna avao koa azy io.